Kalo yang sa tahu hewan yang berkeliaran malam hari tu kelelawar. Kelelawar ini kalo <hesitation> ada buah buah yang sudah masak paling dong juga makan itu buah buah kaya jambu biji, mangga. Terus kelelawar ini juga kalo di kita pu daerah tu, kaya kita tidada lauk begitu, nah dong biasa pergi malam, tapi bukan di kota dong biasa pergi naik ke lokasi sana, sperti mungkin di wasur atau di sp1 atau sp2 tu dong biasa pergi untuk <hesitation> berburu itu kelelawar itu. Tapi, kelelawar itu ha tida bisa makan karna mungkin, ya begitu mama yang-mama dong juga larang kalo sa makan, sa juga tida tahu kenapa tapi, itu begitu karna mungkin <hesitation> kalo kita makan itu, kalo sa yang makan kalo sa makan tu katanya nanti sakit, pokoknya ada tradisi yang, mama larang begitu kaya tida boleh oh ko makan ini nanti ko sakit, jadi, ya sudah ha tida pernah makan a biasa ikut saja, terus kita disana juga <hesitation> ada yang dong bilang kalau kita eh-makan kelelawar itu <hesitation> bisa buat ini, uang menipis juga. Jadi <hesitation> rejeki tu de berkurang begitu kalo makan kelelawar, jadi a juga tida tahu makan. Tapi a pu adik kaka dong makan, kelelawar kalo, itu biasanya itu dong asar dia, terus kalo as-selain asar itu dong bikin kuah dia, tapi ya itu sudah de pu daging itu tida, tida terlalu banyak de pu daging tu, tipis saja sih cuman enak katanya dong bilang begitu. Oh sa makan eh makan tu tapi campur de pu kuah saja tida makan de punya, kalo dong bikin kuah berarti sa makan nasi deng kuah, tapi de pu daging ni tida makan. Kelelawar ini biasa kalo masak kuah dia itu, de pu barang <hesitation> bahan bahan tu tida terlalu ribet sekali, biasa pake bawang putih, bawang merah, ketumbar, merica itu kita tumbuk de jadi satu baru, kita tumis dia, kita tumis baru kasih air, baru sudah <hesitation> kelelawar itu kita su cuci dia potong potong de punya <hesitation> de pu sayap itu kasih pisah semua de pu daging daging, baru dong masak. Baru masak sampe matang sudah biasa tanpa bumbu penyedap, stelah itu kalo rasa su pas ya sudah langsung angkat baru makan.